أفضل ما أكون مضطر للأكل مرة ثانية، لأنه الأكل ياخذ وجت بالتخطيط الطبيخ والتنظيف، وأحيانا يكون مكلف بعد، لو أجدر أعيش من غيره يكون عندي وقت وفلوس أركز فيها على أشياء أهم مثل: شغلي وحياتي، أما النوم ما فيها هو ضروري للراحة والتجديد، وما أجدر أستغني عنه مهما كان.